بشوف أنه الرياضة بتاعت رفع الأثقال هاديك الرياضة هي أكثر الرياضات اللي تطلب مجهود بدني. مجهود نفسي أيضا. على وجه الخصوص تتطلب مجهود بدني. أما الرياضيات الأقل بظن أنها قد تكون رياضة المشي بشوف أنها أخف الرياضات وايد سهلة.